Guuguma, guugune féé siiganane. Guugune dii fuu-gu-guugune ka guugu dambu, sangima, kuwartignama, ani waama riingsi, guunguna mu la déye ka guungu. Sangi ntéé, dambu ntéégh, waame nsuuckbu ntéégh. Waamo waame la riingsi, mu gnanghta ka dhéye guunguma ka siinghtane waama. Ndiiti nii itoo isini iwiitini ni, mhuu dhingtati guungune. Ak dhingh kara, nangh na mu guungu nangh na mu guungu tééni itoo isini nféé ni. Ndéri-tééni iwaakama iwiiti nini, guugune dhingh la mu déye wuugutune nangh. Maa tééni mu kottuni yicki itoo isini iwaa nangh, guungune, buubu kara la mu déye guugune tééni itoo isini iwaani dii sangi danane.